Gne lafisaran'e fampiasa gny siramamy sentetiky da izy zany raha k'hivarotry itegna da hahazoa tombiny, satria kidikidy gn'ivangahagnao anazy nefa ahavitaha raha marobe fa gne mety ho lafirasiny koa da mety hiteraky arety izy satria raha sy de tiako zany misy produits simiky gnamignao ohatry hoe mety hiteraky <hesitation> diabety.